Yë ni'iy dunpa'a pues jue yë dun este bi'i ko'on moch jadun bi'i këxë të'ëts pajk ni'iy wa'ad tsu'uxkë bi'i do këxë myamëadyu'unep tijatyë jadun mas ka'apyë ëjt's ya'a nebyë ko'on moch yë dun ya este nëkë adyunap ni'iy dun tsa'ap jadunt's ko'on mëdë padakëp jadun dun ëjt's ya'abë dun mas ka'ay ixa'atyë.